ټوستر یوه آله ده چې ډوډۍ ګرموي. تاسو د ډوډۍ ټوټې دننه په کې ایږدئ او یوه کچه حرارت ټاکئ. برقي تودوخی دواړو خواوو ته د ډودۍ انتقالېږي. ډوډۍ پاس راوځي کله چې ټاکل شوی وخت پوره شي. دا آله ساده ده، خو سهارنۍ ته ډېره ګټوره ده او وخت سپموي.